कछुओं की कुछ अनोखी विशेषताएँ छन: धीमी चाल: कछुआ धीरे-धीरे चालदा, सब्र और धैर्य दिखोंदा। लंबी उमर: कछुओं की उमर बहुत लंबी हों दी, कुछ कछुआ सैकड़ों साल तक जीवीत रैनदा। अपण घर साथ लेण: कछुए की खाल मोटी औ खोल ह्वे ज्वो उकु घर ह्वे। खतरा औणे पे कछुआ अपन खोल में समा जांदा।